<noise> <hesitation> kalo makanan yang- yang biasa kalo bikin <hesitation> simpel tapi rasanya <hesitation> enak itu ya mungkin kasbi rabus <hesitation> kasbi goreng pisang goreng pisang rabus batatas goreng batatas rabus dan <hesitation> mungkin sagu sagu <hesitation> papeda <hesitation> ikan bakar <hesitation> dan ada lagi tu giwang gawang kalo tida salah namanya tu dan <hesitation> giwang itu tong makan tu pake <hesitation> klapa isi klapa yang suda tua trus tong biasa <hesitation> buat- buat g <hesitation> makanan itu tu tong pi ambe di u di di utan di hutan trus tong bale tong- tong rabus dia trus nanti tong pe tong pi nai <hesitation> kalapa tua kalo trad tong pi lia orang pe kalapa tua yang di dalam <hesitation> kabong itu biasa dong dong- dong di sana dong bilang tu karuna. Trus tong ambe kalapa macam <hesitation> tiga buah trus tong ambe d- dia pe isi dan setelah tong bali kalo <hesitation> makanan giwang itu kalo dia sudah <hesitation> masa biasa tong makan tu pake <hesitation> kalapa isi kalapa tu biasa tong makan tu dia- di pinggir pante tu kaya ada kenikmatan yang <hesitation> ka apalagi kalo makang deng tamang tu kenikmatan yang bagimana ya kaya serasa kaya dunia itu cuman torang punya saja bagitu kalo makan itu trus <hesitation> mandang <hesitation> tong lia itu apa sanset itu kaya dunia spanggal itu ya torang punya suda ini torang ini punya suda kalomakan giwang pake kalapa trus-trus samping pante abis <hesitation> abis bermain bola bagitu itu memang- memang benar-benar nikmat dan <hesitation> kalo yang makanan yang simpel juga tu ya <hesitation> mungkin kasbi rabus karena cuman <hesitation> direbus saja dan biasa torang pake tong pake makan tu tong pake ikang bakar trus dabu-dabu manta biasa kalo <hesitation> sore tida ada <hesitation> tong tara ada kegiatan tara ada karja apa-apa ya. Tong pi kadara di kabong tong ambel kasbi trus tong rabus dia tong kalao <hesitation> babuang mang <hesitation> umpang sadiki kong ikang so makang tong nae kadara tong bakar sore-sore ya kalo makang kasbi- kasbi rabus tamba deng <hesitation> ikang bakar tu memang hal yang simpel tapi ya bisa dibilang sangatlah nikmat ada juga <hesitation> pisang rabus pisang rabus itu biasa kalo <hesitation> yang enaknya tu makan di pagi-pagi pagi hari tamba deng <hesitation> ikang kua kuning itu juga <hesitation> bisa membuat <hesitation> tong kanyang lama bagitu dan menambah <hesitation> kekuatan untuk <hesitation> tong beraktifitas sehari-hari.